Karazan̈a matiera atao a-lekoly maromaro e, ny azoko volan̈ina edy: ry histoara e, geografy, matematiky, ery fiziky, malagasy, bôkà eo franse, angle. Misy man̈ano EPS, edikasion siviky karà zay.